Kating onep saet onep arehreh, ep arehreh idekdek mat khol karin ep tarai tingon toh lon lakman, liklik. Larna bhel ol arehreh bhal unapol kamap tik tih kamtan barsan bhel u gat inap tatasim khon balaure akak dit. Tari ep pukun arehreh ep baran lamtin, tin onep lalaun nah dat rhop dat el mas arehreh sur dat el toloi toh wuvur tintin.